Ny fanazavako tsotsotra momba ny machina fanasana kapila izy alô amin' y agnarany hoe fanasana kazpila, izy koa kapila maloto atsofotro anatiny izy kara boaty koa izy mendriky boaty mande courant izay angalagna ny loton'ny kapila izay ilaigny.